मैं चाय पेणु पसंद करलू। क्योंकि चाय बणोंण का वास्ता मैं थें कॉफी की तरह ज्यादा मेहनत और मशक्कत नी करना पड़ली। आमतौर पर चायपत्ती, चीनी, दूध और पाणी हर घर मा उपलब्ध ह्वे जांदी ये वजह से मैं चाय पेंणु पसंद करलू।